komið þið sæl og verið velkomin í

í skólanum í næstum mánuð kíkjum á hressandi söngleik hjá Leikfélagi Akureyrar og sjáum krakka á

ég heiti Sævar og nú verða sagðar krakkar í Eskifjarðarskóla segjast finna mikinn mun eftir að var sett í skólanum í byrjun þessa mánaðar þau segjast meðal annars tala miklu meira saman á skólatíma tók gildi í grunnskólum Fjarðabyggðar í byrjun þessa mánaðar nemendur eru hvattir til að skilja símana bara eftir heima hjá sér reglurnar voru settar til þess að hlífa börnum við ýmsum vandamálum sem tengjast mikilli

voru nánast bara allir í símunum og enginn að tala saman enginn að gera neitt nema vera í símanum það var lítið um samtal og það var bara mjög dauð stemmning hvað hefur breyst núna við erum komin með fótboltaspil og við erum með borðtennisborð og það er meiri afþreying og krakkarnir eru að tala meira saman og gera meira saman það eru margir farnir að læra í frímínútum tala saman og spila og tefla já tala saman hvort finnst þér þetta betra eða verra þetta er betra út af

ekki í símanum í skólanum þá er líka auðveldara að vera ekki í símanum heima mér finnst ég finna fyrir minna stressi eða svona álagi skilurðu maður er ekki alltaf að hugsa um hvað er að gerast í símanum

mér finnst þægilegt

sé nú kvarta nemendur helst undan því að geta ekki hlustað á tónlist á meðan þeir læra ætlið þið að finna lausn á því eða hætta því við finnum lausn á því þau geta hlustað hvort sem það er í tölvunum eða spjaldtölvunum en aðalvandamálið

að þeirra mati

að þau mega ekki fara með þetta fram á gang sumir gagnrýndu bannið og bentu á að snjallsímar gætu komið að notum í kennslu Fjarðabyggð keypti í staðinn mikið af tækjum

og nú er spjaldtölva eða fartölva fyrir hvern nemanda í grunnskólum sveitarfélagsins leikfélag Akureyrar sýnir um þessar mundir nýja fjölskyldusöngleikinn gallsteinar afa

í samkomuhúsinu á Akureyri söngleikurinn er eftir Karl Ágúst Úlfsson Kristínu Helgu Gunnarsdóttur og Þorvald Bjarna Þorvaldsson hann er byggður á bók Kristínar Helgu sem meðal annars hefur skapað bækurnar um

Gissa og fjölskyldu hans systkinin Torfi og gríma hafa fengið nóg af hollustufæði hreingerningum og skipunum foreldra og langar að flytja til afa en svo lendir afi á spítala og ýmislegt ótrúlegt gerist í kjölfarið fjórir krakkar fara með hlutverk í sýningunni þau voru valin af þeim níutíu sem mættu í leik og

þetta er fyrir alla fjölskylduna já já sannarlega og það sem við viljum nú helst af öllu er að fólk skemmti sér vel en sjái kannski í sögunni og í persónunum eitthvað

sem hægt er að læra af og svo að fólk fari heim og tali saman um og bara um lífið hvernig hvernig samskipti við eigum hvað við annað hvernig samskipti fjölskyldan á innbyrðis foreldrar við börnin sín og og börnin við foreldrana kennari í Ukulele skólanum í Reykjavík segir mikilvægt að börn njóti þess að spila á hljóðfæri án þess að því fylgi of mikið álag krakkar í skólanum eru hrifnir af þessu litla og skemmtilega hljóðfæri megináherslan er lögð á að hafa gaman það er ekki endilega lokaafurðin sem skiptir máli heldur

að við njótum þess að koma saman ég vil meina að án gleðinnar séu voða litlar framfarir Haraldur segir að margir barnanna sem hann kennir hafi

nógu góða reynslu af hefðbundnu tónlistarnámi

upplifun fólks væri kannski neikvæð að einhverju leyti þetta er bara svo gott að spila og að því fylgi ekki endilega einhver rosamikil kvöð þau læra meðal annars að spila

það er ekki neitt það er bara eins og við kæmum frjáls

að einhverju hljóðfæri og við værum að prófa það í fyrsta skipti hvernig er að spila á ukulele gaman bara skemmtilegt mig langaði það að spila á eitthvert hljóðfæri

Frakklandi hafa tekið upp nýja íþrótt þar sem venjulegum er skipt út fyrir geislasverð haldin eru mót þar sem etja kappi með þessum